मेक्सिको लगभग दु मिलियन वर्ग किलोमीटर में फैलल छे। मेक्सिको अमेरिका में पांचवा और दुनिया में तेरवा सबले। बड़ा स्वतंत्र राष्ट्र छे ग्यारह करोड़ की अनुमानित जनसंख्या। के साथ यह नवीं शताब्दी में सबले अधिक आबादी वाला। देश बन गए रहल छे मेक्सिको एक गो इकतीस राज्यों। के एक संघीय जिला राजधानी शामिल फेडरेशन होवे।